Alu hi niya reidiu dadon tsun. Ingi mun daidiu lika akanda angaya tsun. Ingi ina dairika, hii sunlight kina afat. Ingi achunga, sunlight om nga lauturang tia henda hitata tsun. Ingi mun rawa hahen, achalu tukta mun nonga da mia lauturang nia. Tsun hii temperatur ama aina mama otokang itsu. Ii seven atong ten degree celsius hahen ingkara hahen da ila. Atha raibira tsun masai khi hii airflow hii omrung sai well ventilated area anga nisu. Tsun ingi paper wake angaya datai itha polithina datai itha lauta. Tsun ingi mun lum lutukang tia, mun vot lutukang tia itha lauta. Atsan tsun mun vot lutukai itha tsun khami potato, aluina, starch ana ika sugara convert heita. Tsun vot deo anga dina itha lau lutua tsun. Ii amun ka rause, nongse, himdeolek boxe masai khii om. Deo boxe tsu tsu athaber.